Oso mirahu ni ho ngong rumaru rorogupe hamung, ongyori kitorinokite kamoro, skul moro impa tikite ong haha'a to'okung nong rorogupe morokong. <hesitation> ni tikite primary skul komikung nno, high skul miro, impa high skul kite ong haha'a noi to'okung nong, <hesitation> clerical ofisa ong yori, <hesitation> cocoa indastri bod haha'a moromo. Tikite komimoro, <hesitation> kampani noi ngi inoke pu'uyemaku tiki haha'a moromo, haha'a moromo, konnomo haha'a owotiyo sihumo konnong nong. Ai hoi haha'a ngongku owotiyo konnong nong. <hesitation> konnomo <hesitation> mosbi miro, mosbi ki nui impa ong provins papua niu gini ki tu'uki owotiwo roguhunnong. <hesitation> rabaul, <hesitation> madang, manus, kavieng, hoyori timah konnong nong, impa mimo konnomo, <hesitation> haha'a pongna owotiyo inoke tinimoro mo konnong nong. Owokoto rabaul miro, rabaul miro inoke ho kampani numonukong sihunno, tikite ongyori <hesitation> kakoto pekong kampani inoke noigori tinimorong. Miro kakoto nowori pokong <hesitation> namba tu rimonukong, kakoto tiwori pokong, impa ongyori. <hesitation> tigu hekogu twenty yias mohkoru kunnong, hoyo haha'a tiwoning ngawah nui, tiwoning patakah ong ru iro nurong, ho haha'a no'ora nno ngawah ngoru ngong, ho ngoru ngong ni ong rumaru ngong inaku ngong. tiwoning, iro nui impa ti owo uri turumorong, uri turumoro ogni bukaki nurong, impa nui, tokuko rotiwah nukong, nuri'i sihurunno tiki ongi nukong tiwoning, impa toku nokoh nong tiwoning nuinuhe nong, nawa'a yewoning uri, uri ko tokurunni mikong. ongi nong buka nukong. impa, impa ong nahah onohuh nong, ni nawa'a ongyori omori uri mihe morokong, uringi miro haha'a noi ngorumo nuhe hamuinong. ong gavman tokutopo kurohoromo tuku ong poti ong impang ong kakau topo meng ngowoitong, tiko ni ong kakau ngoworomo tuku, nokoh nong, ni impa owo uri miro ong kakau topo meng kinope morokong. Ho gnong noi kinononong impa topo meng kotuitong. Impa, kingking ngori ho tuhennong, nokoh nong ni uri miro manni kakau topo meng kinope morokong. Ong rumaru, ongi ong gavman ongko sevis toku runni topo ngoitong. Impa ni ngong kingking ho tuhenong, misi ko noi topo meng tuhenong, impa, ho ai ongi buka ki nui ho misi tiwa'a rokiroruki turong. Impa ni ong haha'a, ongi ho ngong rumaru ongi no'ora rokiroruki nukong nowo mono gnong, impa ni owo uri miro ai ho, ho riku <hesitation> (riku ngoni kong tuituharei tatapu honna ngo gung tiwo ning ono ono moinong impa, <hesitation> ongi nui poti ongnowo ngawah ai honowo nahah monuitong rokiroruki poti roguhorokong ongi, tiwoning. Kukareiko ongi owotiwo kong nomo nopunnong, uri ngi rokimanni haye waro ururong, ni ngi urinopo tatapu honna meng oru ngung. Impa, o gni ai, honowo nahah monukong roki roruki unukong, ai, roki roruki nukong. Hoko haha'a, kukarei ni ngi nopung nong, ongi tanakite haha'a wo togung. tiko ni ho haha'a ong ngi, ong ngi ko gavman toku runni noi omorukong. Impa ni uri uri riku miro ho hiya kukon nong uri ngi haha'a wo topenong. Hoko ong kakau o'oko kinowarei manni kitorino kite koto kukong yong, roki hoi kukarei impa piro turong ho koto ru'uho tomuiyong. Impa ni uri ngi hoyori femili ngonikong, <hesitation> roki manni tatapu honna ngo gung kukonno nurong, impa, urinopo topo meng tapuru ngung, hoi kukarei nigi nopunong ngi. <hesitation> tiwoning kukonno nurong, impa, impa uri miro ho iya ngung tiwo ngawah ngorupe nong kingking ngori tuhenong. Ho ong koh nukang nno, honno imoro tu'uki, nohuno torunno nohurupe nong, nokite haha'a me'ehe. Tiko ni owo uri ngi ho kaumorono kite, roki tiuruko pokunno nawa'a narah nno, narah nno ngawahere ho kakau, impa ngawamo ongko misi soti worokong horiko narah, no narah no ngawarei. Impa ho kingking ni tuhenong, ai roki norokuruko manni roki narah inakahere. <hesitation> toku owotiwo hoitahe rong, nne hoi hiya, ngoni siwai nopo hoi arung tiwo ngawah ongko misi rogu horokong, nokite haha'a toku kukah ngung, impa ong ngoni kong Ho tori koto piku, ongyori ngonikong o'oko mumukaitu koto piku, ai ho misi roguhoi tong impa, ho romoki uhuirong, toku nohupi'i nui yong tiki kinai we'ehe rong. Owo gowe'ekong tiuru pokonorah kinoi, tiuru pokonorah kinou, impa, hoiriku kingking nigi gohnong ngi misi toku noguhung henong, ho tiko oi nekoni motukah ti pehkita. Impa, hoi riku kingking ong nigi gohnong nommai tu'uki tuhewurui, hiya poona mirahu goworohe te. <hesitation> ong kingking ong nigi manni nohuhnong uri miro nommai ponna mi'inorupe nong, hoite ngong o'oko tikite gono kite kipu gori ngite tu'unupe nong. Ho ngong nommai tu'uki kingking naparo naka herong, ne ong hiya ongi rorogiutong minnopi. Ok, ong misi hoitarei mi'ino rupenong, ong misi, ai toku hoitarei, ong misi nokite ngonikong rinopi'i haha'a gonghe nong. Toku owoning, tiuruko pokong ngoi, tiuruko pokong ngoi, ho tiwo gawah tokisungya, ong misi ngonikong toku <hesitation> toku mohko'o ra'ahe, toku pehkita'a hetong. Tiko ong ailani pehkita kori nu'ukong, motukah nekoni pehkita, tiwoning, impa hoi riku kingking ong, nigi haha'a wotoh nonki <hesitation> misi toku runni, rogu, toku rohuai misi inakarei kukong henong <hesitation> Iro hoyori poti iro potigori, ong nong misi rorogarei kori unurong. <hesitation> tiko hoko hiya roroguh nong turong riku. Poti ponna ngi, ai roki tiki kugi, hoyori nong misi rorogarei unurong. Tiko hoko, hoko arung tiwa'a tukong riku, impa ongi te nokite haha'a misi toku mohko ra'a misi, misi toku nawa'a roki roguhunghe nong. Ho nokite haha'a maramo hoko, roki oro oroho tohnong, impa ko ho kakau kokorungyo, nawa'a parukah nokite meng inoke saling ngung henong. Impa toku roki wet bean kori, toku, toku roki tohkungyo nohung henong, impa o'okononghe punupe, ho oruko parukung yo meng, parukah noko pu'u nopewung henong, tiwo ning. Impa, ho kakau ai tiwoning ho moni uri tatapu honna ukoro huhetong. Ho kakau yi ongkoto mo, tiwoning. Ho kingking honna nigi gohnong hoko, hoko gawarei koring, <hesitation> hoyori riku arung tiwa'a ho urinopo rumaru topo unui unu henong. Ho misi rorogarei hoi rumaru tiwa'a tokih hetong. <hesitation> poti ponna ngi ai roki hoyoko ho rumaru iro turong, hurotu, hurohurotu ko honna, ongi misi goitong, ong nommai ko'ono ga'arong ai misi ko koti, misi, misi rorogamo hurote'e kong <hesitation> <hesitation> ong misi inakarei kukongyo amah timah koh tokisarei, ong ko'ono, ong tutu, koh tokisorohe tong, tiko, tiko nne nommai ho misi inakarei kukopiring. <hesitation> ong misi inakarei toku kukopi'i orutiru hoiko huro memmo nu'uhe nuiyong. Tiwoning, <hesitation> impa ni ngong kingking honna hoko meng tuhenong, uri miro, gonokite uri ngite, tikite meng ngono kipugori te, ho arung awa'a roroguh nong, itawo topenong. <hesitation> tiwo, ho ponna urigi ai ho taro ruhnong, iro, iroko taroruhnong, hoyori hiya tiwa'a, hoyori hiya, hoyori arung tiwo gawah huro temmo ho nommai, hoyori nong amah timah ko'ono kori potu ga'arong, noi sihawah gung ururong impako, <hesitation> impa, ong rumaru awa'a, hoyori uri nigung tu'uki konno tongyo misi inakarei kukong henuiyong, hurohurotu tokunoi rihe tong, tiwoning, <hesitation> noi ong, ho, <hesitation> kukoh nong hoko ho hiya tiwa'a ong, potuwana nko noi nawa'a ai ongkoh kakau kine'e kite sihiro ho femili hokoh noita namah kinoi hetong, ho pete'e kinowarei koring sihetong. Impa potuwana tu'uki ong ngi nong kakau nopummo ai, ti potuwana tokuno rihetono, ti tigu tiwo gawah turong <hesitation> Ong misi inakarei toku kukopi'i, nne orutiru hoyori nong misi monikowarei nummo nu'uhe nuiyong, misi hurotarei kori nummo nu'uhe nuiyong, tiwoning. <hesitation> impa noi, ho noi kingking honna hoko, ho ponna ko noi ong nong, impa hokonong lotu rorogung kong, o uwa, <hesitation> hoi amah timah kori wastim taim, ai korokoro rogu hungkong. Ong yori o'oko putonoruho korokoro nong gommo, haha'a toku gawarei koring. Nne ong poti inakarei toku kukong kong, <hesitation> poti inakarei mewa, impa ni ho uri miro monong nong, nommai tiko ni ong yori hekomah taun nuki noi ong yori kampani gung haha'a moro murong. Urigi ponna roki hoyori ko nong korokoro urui ho haha'a toku gawakong, impa ti ho ru noru komikoro konoki pongna haha'a tokunoi gawayu, roki korokoro korinong <hesitation> ho ru, runoru roki korokoro ki nong roguha kong, <hesitation> ho ong poti inakarei toku kukong kong. <hesitation> impa ho tikite nawa'a hoyori, hoyori moi timori monoimo nohikung, ih ni ne toku nawah gonnong, <hesitation> tiko nne ong poti inakarei toku kukah gnung. Titi hiya noi, ho kingking noi ni tuhekong hoko, ro nne ong nommai urigi ong poti inakarei mi'inorung yo, hiya ponna mirahu gonghe nuiyong <hesitation> ho kingking tiwo gawah orungku, kitorino kite ong nommai ratung rungku hiya kukaherong. Ho, ho nekono uri ho hiya honna noi ong, tiko owo ongi kairasisi arapo torono, impa, ho ponna iro ururong ai toku sikuru wah gung. <hesitation> toku no uwirong, impa, neki rituharei kori hapomeiyong.impa, neki riku nommai kukarei noi nopurung yongi ratu rungku korokoro mi'ino rungku kukahe rong. ong poti inakarei, arung mirahu gawarei, nommai toku tihi, nommai toku rorogeyi, hoko toku nahah baibolo ki mi'ino, oruko manni nekong ngoriko mure manni tumong, impa nne hoi kingking hu'use ngomu'uku nohung kong oruko hoko ongi riku lotu rongrong kung, oruko, lotu romoki hurong nne manni nekong o'oko arung tuhah ngung, tiwoning. Impa nne ong nommai ho kitori impa ururong riku ratung rungyo nekono uri rituhung he nuiyong ti kitorino ho ong kitorino mewa ngung, ong koh u'ukisa urumong ai impa pu, pu pokong mohkuru karo uru rong. Nne impa ong riku kitori raturungyo nekono uri rituharei ngung, ong koh impa ehkong pu mohkoru kairong, hoko westim taim poti roguhimo tuhe. Poti toku nugaharei, iro poti mewa meng. Ho poti iro mewa turong, ong kitori ratu rurunghe nuiyong. Ong koh kitori ongyori koh <hesitation> sikulu koh ngawah ururong raturungrung he nuiyong, raturungrung yo, ho tikite koto honna gaherong <hesitation> ong nekong motu kah amatu manni mukoki <> muko pihetong toponing pihetong. Hoko nekong urowah ngung manni ho kukarei tuhah ngung riwaherong tiko hoko neki kitorino ratururupiring. Ong ponna iro, iro ongyori amah hoko mukumuku muru ngawarong, hoko tiko hoko toku ratuwah ngung. Ho noi hoyori pemana, pemana kori ai ho kukarei naparong, pemana, pemana newarei nong ngawah ngung riku hoko kitori noi newairei nong ngawah riwarong. <hesitation> impa ho ong kitori impa ururong raturungku, ho koto uwihe rong kukarei mewa tagai honnaga herong, ho nommai kotori ho tawarei kukahe rong. Ho sikulu mewa ong, haha'a mewa ong, ho, ho timah kukaherong, ong poti inakarei mewa, nommai koto riho tawarei kukaherong, tiwoning. <hesitation> Hiya ponna ai roki neyori tukong impa roki neki toku minnong ku, nohung kong nekai yewoning ritume'e henuiyong oruko. Ong rituharei roki neyori agukori turong, impa roki ne, nekenari toku monomono me'ekong. Nahah, yewoning gomeiyo nne rituhung, nekong rumaru rituhung kung. Haha'a tu'uki neyori tukong <hesitation> ni ho arung tiwoning gawah rituhungyo nekong uri. Mamang, mamang rituharei. <hesitation> ong kakoto ngung ho tiwo gawah ngung riku pe, ong kakoto ngung, tiki pekono ki urui ong pekong rumaru mewa rinawai urui uruherong nahah ni tirukite yewo nuinuhenong. Impa nne hoyo arung tiwo ngawah toku runni nummong, tiko nne nokite nummong, hopuro roko nohitehetong ro ni kai nno no'ora tapumikung, kakoto ngung ho ruho ngung. Hopu roro ai ho roki hopuroring, toku nouru namah u'uyei hetong. Impa nne tiwo ngawah riku ong, ong poti roguhummo nu'uhe nuiyong, nawa'a ogite taniroro owo koh nouruno piro tikiko pauroro hetong. Impa ong ho tiwo ngawah ong poti roguhung kong, nouru nawa'a na'aru rihetong, tiko hoko nahah, a ni imoro tuhah, ni hiromoroko tiki paumoro henong. Hoho rumaru tiwa'a neki sihung kung, ong kitori ratu rungyo, naha'a ro koto pimo manni independent ngororo hetong. Ne ongi nahah tuhe mu'ukong oruko, hoko mara ita'ahu riku ni toku omukong, oruko, ne hogo ong neke inakarei toku ratungkong. <hesitation> hoho hiya mewa meng hoko, nne manni ho neke inakarei ko <hesitation> uri ngoriki roro gummo nu'uhe nuiyong, femili koriki roro gummo nu'uhe nuiyong, kipu ngoriki. Ho ong neke inakarei, ho timuru ratu, ratu gawamo urukung, nahah, tiwoning ong rumaru ritu hummo nu'uhe nuiyong. <hesitation> toku, toku ongyori nouru murukarei nahah ongkai nommai manunu nonno uwako ni toku tapung kong. Hoko nommai na'aru ngung pekong, hoko nommai pogusere ngung pekong. <hesitation> Nne mukouru kori murukarei toku mirahu, tiko ro rokenari, o'oko nororomo, rokenari haha'a roromo roke inaroro hetong. <hesitation> tiwoning, nne, nne hoi kingking hu'use ngomu'uku, hoi kingking hu'use ngomu'uku, ong nommai kori murukarei ngong kong. <hesitation> <hesitation> impa ko nommai haha'a woromo tuku toku nohihe tong, ni ongi inanghe nong oruko. Ong, ro, roko ho rokong rumaru king ngihetong, <hesitation> ro rokenari mukouru kori murukiro, ro nommai na'aru rihetong. <hesitation> Impa ongo poti, ong poti rorogummo poti inakarei ho mewa. Nommai ongyori kampani uwa gavaman ngori haha'a we'ekong hoho ong poti inakarei kukakong, impa uri ngiko ponna ong poti roguhakong ong, nawa'a kiakia'a tanoworing, howo napa kori ping, parato monohe, tikiko stori wetimo, korutimo ongko poti, poti roguhutihe tutong. Impa ho ru tiru nawa'a haha'a tokunoi ngotihe tute, impa, nne hoi hiya tiwoning ngawah, ong kitori raturung kung. Kitori sikulu mi'inorung ku ong poti inakarei kukakung. <hesitation> Poti inakarei kukaro, ong rumaru rituhorokung ong kitori rituhurung ku <hesitation> tiwoning. <hesitation> ong, impa ko ong amah timah, sikulu yi roro ngung kong Neki ong, ong kitoriya ngung urigi raturungku, hiya, rumaru uri ngi manni roki rituhuro hetong. Ho gavmani ong nekono ki urigi ong kitori raturungku, <hesitation> ai tiwoning, <hesitation> toponing inake'ehe rong pekono ki. Ong ponna ho ong crisisi kori mukawaiyong impa crisisi kori mukawai yong, pemana ong musimang noki urui ratu tokunoi kukarong. Impa nne iro ai ong kitori raturung yo, hekono mirahu nno ruharei <hesitation> tiwoning <he>.